Ho, mboŋ usów saanti ma njali ma usaanti bi baa, a fwédi fa usów saanti ma, he usów saanti ma. Iyoo, bsagn Haala begi bsagn Haala. Ndu ugí yaa wili raana, sami ugiti wi a ggíti gjooli ge, wi maa gamba unan ŧag Haala ma, unan riibale, wi maa gí ŧagn Haala ma. Unúmalee ggaaj, ndu ugi yaa btooti biindi ma mída ga btooti ma nhúri yaa bee bi nnúmnate fmboonjina we. Unŧaage Haala ma bjeti biindi ma nan gí bjeti mdaade, bamba mmada wéligina a bsaanti bà.